हमिले हिट्ट्या बाटो माइ, हम्ले काम गर्ने ठाउर झाने बाटो माइ, हमिले खाना खान झाने ठाउ, हम्रो घर तिर, बाहिर तिर, सडक तिर बिभिन्न प्रकारका फोहोरहरु, किरा, झिगा, लामखुट्टे, बिभिन्न रसायन हरु भैरहेका हुनान । जो चाइ हम्रा मुख भित्र सजिलै छिरि सक्दान, जैले गर्दा हमरा सरिर माइ रोग लग्द्ने, हामि बिरमि हुने, सधै अस्पताल तिर धाइराख्दु पड्डे हुन्छ। यै को सब भन्दा सजिलो उपाय भनेको चाइ सर्जिकल मास्क हो, जै हमिले मुखमाइ लाया भनेपछा हम बहुत किरा फटेङ्रा फोहर हम्रो सिदै मुख झाना बठे बच्तु सकिन्छ । जै ले गर्दा हम्लाइ रोग बिराम कम लागन्छ। यि काम चाइ सर्जिकल मास्क ले गरन्छ।